<hesitation> Bʊmni dʊʊmɔ gam dwangleyo, bʊm, <noise> kangənɔ wo, na <hesitation> kwang kangənɔ na ya mʊr kwang kangənɔ ja mʊr kwan kangənɔ ja mur kwang kangənɔ ba ja yatə kəlagɔ təgo na ja yatə kəlagɔ tənɔi ja mʊʊ bʊmo nəngən na ja mʊ bʊmo. nəngənyo la ja dou bʊmniyo baja ya sʊ, ja yugən wo ja yugən wo ja yugən wo. Na ja yu bʊm ni, mwe gəna ladai, to la ja be nəngən ba ja dou ja tal a kəla. Na ja tal bʊm ni a kəlayo la ja bəla gən la bɨɨle wo bɨɨle wo bɨɨle wo bɨɨle wo bɨɨle wo. La be ja mwata mʊngɔ ja taltəgo a bɨɨ a bɨɨ a nɔɔlam a mubam nyo a yəlam sabulu na muba mubai nyo nə dol dol nyi Nəngɔ, <noise> ya jə gam dwangle nəngəni, nəngɔ yarɔ yʊlei na bwesən na gala bʊtɔ woi. nəngɔ ja maa jə doulei, sə ja yʊ bwe nən sa jəg gala bʊtɔgɔ ko dʊʊ kanga dadiyabo gə maa amfaninle nə bʊmi. Bʊmniyoi nəngɔ jə fegənne a yəlam bʊm wʊni nəngɔ jə gam dwanglei <noise> nəngɔ jə yʊm mwelei <noise>